א וואסער פילטער ארבעט דורך דעם, ווען די וואסער שטראמט אריין איז דא שטארקע זייער און ס'וואטשט אז נאר קלארע וואסער זאל אדורך גיין.